Konte. Googe, selu, gitaa. Do pat kuje gimi on je himbe nane naftirta be yimda himbe ko be yima be nana beldum be woma. <hesitation> bambaabe nane do naftira be baudi mai ngam yimugo gimi gargajiya ha babal lamar ko nandi be tegal, laamu ko kuje seyo je ummi pat. baudi nane beldum masin kowa yidi dum sosai.